وےتن تے گال بات کرنا اک مہتوپورن کوشل ہے دونوں نوکری لئی انٹرویو یا ترقی کے لیے وچ ہوندا ہے اتے کچھ مہتوپورن طریقے ہن جنہاں نال سفلتا پوروک وےتن تے گال بات کیتی جا سکتی ہے تیاری کمپنی نیتی اور اُدی جاب دے موقعے نوں پہلا توں ریسرچ کرو سمان اہودیاں لئی مارکیٹ معیاراں دی جانچ کرو تاں جو تک سنگت وےتن دی مانگ کیتی جا سکے اپنی یوگتا تجربے اتے کوشل دی سوچی بناو صحیح سمہ چُنو جدو کمپنی نے تُہانوں دینی تنخواہ دا ذکر کیتا ہو وےتن اُتے گال بات شروع کرو نوکری دی پیشکش نوں ہون توں پہلاں چرچا کرو کیونکہ اس نال مثبت پربھاپ ہو سکدا ہے ہوشیاری تے ادب کرو